انى نحب نزرع ايه ونشوف انو النباتات حاجة جميلة وفي الزراعة لكن فى نفس الوجت انا معنديش خبرة فالزراعة <hesitation> عندي بعض النباتات زي الصبار واللبلاب وبعض النباتات زي الازهار والحاجات ده هي نحب <hesitation> نعتني بها ونسجيها ونعطيها المية والسماد متاعها من حين لاخر يعني